يعني احنا ك محافظتي ما بيها حيوانات غريبة وضخمه بس مره طلعتو خارج المحافظة زياره الى مكان معين شفتو الدب لاول مره يعني الدب فدحيوان كبير كلش مقارنة بالحيوانات اللي عدنا اللي هيه احصنه أو أو أو ف الدب يعني كلش حيوان ضخم مخيف حقيقة